Sääl om väega pall'o erinevit rahvit, tohutult pall'o väikeisi erinevit rahvit ja egälütel om umakultuur ja kiil ja ma ei tiiäki, ku häste nä ütstõõsõst <noise> üldse arvu saavaq. <noise> Nii pall'o. Ja sis ma olõ arvo saanuq vai mul om sääne kujotus, et nä ommaq väega rõõmsameelidseq inemiseq.